Laha aminakahy manokana aloha, sirandriaky ty tiako afangaro amin'ny hany. Satria lafa mampiasa sirandriaky zany tena, raha io mampatanjaky sady misy otrikay, tsy mamparary hy, sady mampahery taola raha io, sady voajanahary. Zay zany ty itiavako sirandraiky io zany.